الوظائف اللي حنكون فيها كويسة طبعا بلا شك <hesitation> نتوقع إن نكون- هنكون متميزة في وظيفة فيها تواصل مع الناس، يعني تتطلب تواصل مع الناس، يعني زي الترجمة ولا تنسيق أو كذا، بحس هذي الوظايف اللي تمشي معايا. <noise>